Fikarakaraña lojy izañy a da sasa madio eky lojy iñy bakeo amizay da andrahoañao amin'ny rano ambony fatana no fa malemy soa izy da zay iz no atao e masaky da esorinao eky ranony iñy da ataonao sôsy miaraky tolongo miaraky vôtabia no ataonao no tiañao asia roniñy izañy da ararakinao ndraiky iñy ranony tamin'ny voalohany iñy no tsy tiana asiana rony da engañao koa ny rano iñy.